Ñy sakafo manany ñy tantarany teako handrama: -Ñy mosakà a gresy añy ñy misy azy, -Ñy tamalé a meksiky, -Ñy paélà a éspaiñy. Reo ñy hany teako handramana manany ñy tantarany isakiny ñy tanà misy azy.